Kyu ashe, nwo klo kyu ashe amba ze arekyen atsa nwo evgo ma nwo kpo eshra anwyeshehe, ambaze bmi bmyeyin ango kikyen, bmi bmyeyi ango akyen ngo nwo ba ka anwyeshelo nga aga gno ba yi kala ñaa, ambaze ogbi omba konemi, ma digima mbre anwyeshe kahe nga aze ba vu ñaa, ma ka aña vu zga anwyen gna, nga obmyeyi anwyenlo la anwyen bma, la gbu omba lo nga a mo bi adga nga ebla ba ekpo, ammaa me yi amatseyi ba anwyenmo nwo kpo eshra anwyenshe ngi nwo yi ñaa ondakikyen mvye mbo. Eka ba bmi hadu ekpo shko ba nwo oyi eshra, ambaze nwo ka anwyeshe tki. aklo egba ka ñaa ngi adzu ka ñaa a <hesitation> ishri nyi mo lu eshri bma nga aze gi sa blukun sa luma o banwo tsi engla. aga gno mba ombaze nwo klo kyu ala tsi engla eka bmo. nga ombaze nga. nwosii ayi ozgama engla gna kpo mee nga nwo ba lura kala ñaa, awo ala kpo umbugu, awo la a chpi oha, a amba ikumu ombaze a hali mii lo la gbu idzi nga o ba nwo ka ñaa Kaba hali mi lo wo dzadzi nga, nwoo shri eshri gnoogrema nga okpo yaklo gre gyugyuñ amma mbaze kma gi e zhin oka, anwyeshe e nawo onmo ñaa, usu ñaa eggon. O ba nwa yi o klo oba eggon ngi. nwo zhin oka ugu bma. azgi odne ñaa ngi ugu mi lo, nwo okpo binjeke aka ba anwyeshe lawo kala odne mo adña. Lamo ugu mo, annbaze anwyeshema a chu ñaa e bisa ga oo odne gna zgi ma, odne abze mo kpo unnbugu gre shi odne aze egba wo ishri mo, ba mo klo egba. nwo gno egba babi eshri mo. ambaze irir akplahe lo mbo la shafa anwyennga nwo dzu nga, onen, okolo mbo a sla. Echuku odne anwyeshe zgi ma la mo adna a mbre ñaa ahi lo mbo la sla, aze kuma le shri ikumu aba susku nwo gno labari ma, anwyeshe. awo anwye arihi. mo zhin oka anwyeshe he zgi odne ñaa ngi, nga nwo zhin oka kami lo hwo ngo, aa eshra ze mba ze mo la yi anwyeshe lo yi anwyeshe ango lo, ba nwo ba gile okhron mo. ma gno ekplaky en babi. ishri anwyeshe. la ba ñaa dzu odne mbo azuzii, ayakre azi gre he, yakre gre ahe Aze mbo okhro, okhro hohyen odne, anwyeshe aze hyen ekhro mbo. Aze mbo <hesitation> fulbidi mo adna mbo, toh ari ba nwo gile okh gña fa egba ze lugi a dno. nwo gno lo ekahe nga ba iyi gno mbo saka lo nga lasa mbo ada ikumu lo mbo, so, a akwai akpla ndzendze ba la su daa ahankali anwyenmu oklo anwyeshe hari ba mo aa nwo ba ka anwyeshe la abmo, nwo ba ka anwyeshe baka mbze ko kuma aba woo aka nwo, ba ñaa makpo igbuzga. ko kuma uhlu ñaa tse mama mbaze ahi lo nwo bilo ngi la sa da moarewhi atakpu sosai ombaze nwo gre angyo la nga eshko shantpuayi so, nwo kpo eshra anwyeshe nwo mbli oka sosai ikumu moanwyeshe ze la moanwyeshe aze la kpo iyi okhpo, aze la kpo n la ko iyi etno, aze la kpo iyiha, ahi duka la sa amba mi lo nga ada bmi yi bmi sosai, ada bmi gno egba eshrin bmi omba me kpo eshre ashe me moarewhi gno egba ma-me kpo obyoha greshri ma-me kpo obgoha greshiri ashe. nme ba atra me mi lu ma aa, ka amee mu kpo obgo ha Me shen ki ekplo ñaa abgo me wo ba ahogbren nyi. amo nga aña mbo bmi ekpla melunga gi kyu gi, gi wo iyi ekhpetra kena hari laa akyen kena huhwi, so, ombaze egba gno gnoo eshri ari, nwo kpo utmu kala alo mvye mbo becouse ore awo anye mbo. Arewhi akpogbu ba ñaa wo dzadzi. Aze gno ka ñaa wo dzadzi. Aze gno ka ñaa wo dzadzi ore mii anye ko akyi asa tpuayi nga ibii mi lo. nga nwo hwi onyu sha ta ayimo amo. aba nyiñ duka unyuñyin aba, ekpla ñaa duka awo okhro ahogbren oba gi shri ishri gi da ahogbren, ahogbren ba da gi e takpu mbo, aba da gitse evgo okhro lo ba lo awo daidai, nga nwo kaa, so, udzudzu bi la wo dzadzi so, nwo iha eshra anwyeshekala anwyenmu la klo ombaa, la klo kuma bag klo egba kala gi, nwo kadama ombaze nwo zhin oka.